لا أظن إن أنا أتكلم مع نفسي في المستقبل أكثر بحيث إن خلاص الماضي ما يمديني إن أنا أعدل فيه لكن المستقبل راح أتكلم معه بحيث إني لو في اشياء ممكن يمدينا إن حنا نسويها أفضل بكثير يمديني إن أنا أطور من نفسي أكثر بحيث إني يكون المستقبل حقي أفضل وأنجح من اللي في أنا الحين لأن الماضي خلاص ما يمديني أعدل فيه